<hesitation> Ino izy teo in̈y? <hesitation> Karazan̈a ràha maniry an-trano-nakà ndraiky amin'ny zardian. Izahay zen̈y an-trano tsisy edy e, fa amin'ny zardain-nakà ao zen̈y misy rôzy, avy eo misy manga, abôkà eo misy rôzy didezera, telo.